لوكان نسافر في الزمن و نتقدم اسبوع ندير كامل لحوايج اللي نديرها في هذا الأسبوع باش منعودش نديرهم في الأسبوع الجاي.